koo tata´n sii ta kii´n kasi yu a kò´o kò´o yuku si kò´o kò´o tata´n saan sii kò´o saa kaa´mi saa ntasa kii ki´n kasi´n yu ntasa kii ku´u yu si kasi´ra sa tani kita taru na´a na kuntaka ña yu´ra nta kii kumi ntaa kii u´un sa sikui´n ña a´ru koña ra uvi ni kii kii uni ra tyi sikui´n ña kò´o ka ko ka´ni in yu ko kuu xini ko ko ka´yu ka ko kasí´a ka ko sikui´mia ra kò´o yuku sii ko ko´mii yuku sii tyi sa sa kaa´mi ra ntuva kò´o ko´ña